ɓorott, kwin, rab, gbunung, net, nob, nashin, naree, natat, ninit, shuub, ɗikwin, ɗirab, ɗigbunung, ɗinet, ɗinub, ɗinashin, ɗinaree, ɗinatat, ɗininit, fakwin, teekwin, teerab, teegbunung, teenet, teenub, teenashin, teenaree, teenatat, <noise> teenatat teeninit, faa Kwin, teerab, teegbunung, teenet, teenub, teenashin, teenaree, teenatat, teninit, faanub, teekwin, teerab, teegbunung, teenet, teenub, teenashin, teenaree, teenatat, teeninit, faa- faagbunung, tekwin, teerab, teegbunung, teenet, teenub, teenashin, teenaree, teenatat, teeninit, liikwin, liirab, liigbunung, liinet, liinub, liinashin, liinaree, liinatat, liininit, Shikkwin, shikrab, shikgbunung, shiknet, shiknub, shiknashin, shiknaree, shiknatat, shikninit, shikrab, shiikgbunung, shiknet, shiknub, shiknashin, shiknaree, shikninit, natat